شوف صديقي حاول تكمل عملك وشغلك على وقت حتى اطيق انو يظلك وقت انو اطيق تقرا كتاب او صفحة من كتاب وتبدي بيها صفحة تجغ صفحة لحد ما يخلص الكتاب هشكل بسهولة تقرا كتب.